Yadiayahũ niyagieno, yagieno níɦuo ġamete meini amooġo úluulu nalezĩzilo amanifiro añaḃaniɭi memaami aifiaġalo minmulezĩlotĩi.

Ínooheniemehuy níĥuo imieŋemieŋ. źiñaḃaniɭeġu niyakun, yakun náhui níɦuo mañahui níɦuo, aleġu muśemulu kaxaźenaleeġe. Oyom kalaa oraḃale. Mañambolo ékeren nelaami boḃuhuu, nambapueḃo moniġaḃe boḃuɦuu nahaŋumiġáriin muimi kaloefia, nañaḃanaamoro mehui níɦuo aanahui káruna. Níɭeġu egieno néhui níɦuo domeini níɦuo kameteedoe minimuleɭeɭelo amiɭii meloomi, nifiaġalo minmuleɭélo degieno músimo efirolus domelemehui níɦuo doġamete buyio buñaḃe neźanefia tobuyiḃo buimi néyieni kaɭi muḃatitiman miame ineahaŋu ġáyiro, muśeambieidus añadizoe eñariilo neɭew tomimo muimi dó ġamete timiñasiḃo níɦuo muṗealanamuli óoriŋale síɦio miñahulo. Ahaŋunuġalo níɦuo onaźaġamuli aeleeo éɦio níkáruna yasiḃo, onahemi níɦuo, obuhihimeźeḃom kamete, timisixawa káḃehero óɭeġu nalaa dólo kakuoḃo síɦio iñameɭelo olanamuli níɭeġu timi emundun domuṗe néhuiniɦuo méhuminiɦuo bukime iɭerumuśe múlumulu káleṗ moeñamedial nereŋ. Báŝeleŋo néhuiniɦuo; kumooġo kufirole níɦuoeñahui, amimulimi, nenabaśami neɭew emeɭeġuġaruna muleeźon úlu úlu názoe kumooġokia ġuyiromi, munimaŋ kábuniɦuo káɭelo niġuṗi kálunisidoṗ kaźaġazim nivereb síɦieḃo nisifieku kambiekana momusimomi kamiġamolimi amiḃero degienodi źix&denimi múśuku, añadifiakalo minmuɭélomule dódo mexuneimi kalo ondilo musimo kamieŋa kuxunmi igieno kalo sínosineemeɭzlo níɦuo, degienidi ehaŋuhe ẽáṗere merehaŋu kadial moemami emundun niwaneɭoyaediel bón exule Yaxule máxuniɦuo buhime óaɭenelus aɭeruġaxaźen aśeúlu úlu ómiġaraami muxamimuźon ġázomi moźonale nena naro óenonehimemi níɦuem elanehuśaġáruna mexunehuśaġáruna mieŝemi niomooġomodiami omooġo moxunozuale káruna nañaḃinaalimelim musimo óerenaḃee káhuiniɦuo ólu kamiaŋa, búkoġuñanemedu kooremeŋ timi kárunameme amooġo maŝieŋenindebi náɽiodel alo nalokaṗa aśõomuḃo omooġofihi nolemeźaźare noɭeneɭene moźumbusi nimeŋ káhuiniḃuo oluixamiḃaisembe omooġo nosohulahe muḃamoṗe ikuru obuhihimeźe adiaomooġomoźiahali níɦuo énoebiaxumiem meñaɭelo bomiomooġo nohimemi, dómoneɭeġu kasũ níḃebaźuŝu nesũ, bahuŋen nembienesũ, níɭoelo, nesũ, ékoko nesũ naminearemerefia Balõebodom miomooġo noreŋmi dómunaġalo emaŋumoġalo nézomo dómeźaźare níɦuo níɭeġu ñaɦie muṗe buhimeźe níɦuo kíźixedemi ñásoġaɭo míhuśakaruna, báñii bamiġufiahe nilemehuśa níɦuo alaniɭimimi nilomuśemom momimi énoem eɭebuhime yaɦie amixuniɭiale níɦuo axamidiazani nixuniriri kalomin muini tíri muediamimi buyiale minalemeɭo baɭoeźe buŋomi yaɦie baloeźe buhandeġaŋuos. Músimo káhulonze níɦuo múxoxonen kaleśieŋe nikuniri nilomuśemom. Níɭeġu ñaton mahime níɦuo muṗe nahime káruna me níɦuo nahaŋehui mosimo ókidemexeden kalo sínosihi idialeniyekalo fíɦuofihi kumooġo kúmulimi, sónimbuḃai semben káhui kaźakaleṗ miñamereŋ paseehaŋunu káhui mámuon niġumooġo kulemi kálekaruna mokuñamereŋ sónimudiken níɦuo káhui kalo niźaniśeŋe nifia miñamezo purorẽhe